Tony aby a karazagna kiraro fantako: bôty a, dia demi-bôty a, dia eskarpaingna, dia kapa tsotsotra, dia eglador a, dia tennis.